ഓര്ഗനിച് കുരഗയേലു സാദര്നന്ഗ നോന് ഓര്ഗനിച്। കുരഗയേലു കന്തേ ഖരിദുഗ ഉന്തൈ കനി അവി। ഏക്വ ധരകു തഗിനവേന അനേദി അനേക അമ്സേല। പയി ആദരപദി ഉന്തുന്ദി ഓര്ഗനിച് കുരഗയേല। പ്രയോജനലു രസയനലു ലേനി അരോഗ്യകരമൈന। ആഹരമ് പുരുഗുല മന്ദുലു രസയനിക ഏരുവുലു। ഉപയോഗമ് ഥക്കോ ഉന്തുന്ദി ഥിനി വല്ല അരോഗ്യ। സമസയേലു ഥക്കോ വഛ അവകസമ് ഉന്തുന്ദി। സഹജമൈന പോസകലു ഏക്വ കോനി പരിശോധനലു। പ്രകരമ് ഓര്ഗനിച് കുരഗയേലു കോനി പോസകലു। ഏക്വ ഉന്ദവഛു പരിയവരന അനുകൂലമൈനവി। ഓര്ഗനിച് വിവസയമ് മത്തിനി കാപദുഥുന്ദി। വീതിനി കലുശിഥമ് ഛേയേദു ജീവവയു। വിധ്യനി പേന്ഛുഥുന്ദി രസയനല പ്രബവമ്। ഥഗുഥുന്ദി കോന്ത മന്ദി പ്രജലുകു നോന്। ഓര്ഗനിച് ആഹരമ്ലു ഉന്ദി <noise> പുരുഗുമന്ദുല। അന്വസേശലു സമസ്യലു കലിഗിന്ഛവഛു।